Motaaji ɗi mi anndi e wodi Toyota, Pijo, Marsandi, fod, gof, Chevrolet, legzus, hiluks, makapolo, Honda, bayib, e wodi Nissan.